هو انا الحقيقة منعرفش نعوم السباحة هي اكثر رياضة منجمش نعملها بلباهي على خاطر مفماش coordination مفماش تقنيات منيش متمكنة منهم برشا و زادا التنفس منجمش نكوطروليه بلباهي تحت الماء donc لازمها تاخد من برشا مجهود و منجحتش فيها